Tamin'ny tao enina amby fitopolo sy fitonjato sy arivo da nanambara tamin'ny <hesitation> fanjakà mitambatsy i Etazonia fa nahazo ny fahaleovan-tenany. Tamin'ny tao raika amby enimpolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny dimy amby enimpolo sy valonjato sy arivo koa da nisy ady an-tragno tao amin'i Etazonia tao izay nifanandraman'ny tany avaratsy sy ny tany atsimo.